डिजिटल कैमरा जो होत हैंगो। वो एक प्रकार से फोटो निकालबे को काम करत हैंगो। डिजिटल कैमरा में लेंस से जो रोशनी होत। ऊका गुजारो जात वा रोशनी सेंसर से टकरात है। ऊके बाद ऊमें जो फोटो सेंसर होत हैंगो। बो जो हमें आउटपुट सिग्नल कैमरा के भीतर संसाधित कर्यो जात हैंगो। जैसे जो हमाई फोटो होतै ऊको जो डेटा बनाओ जात। हैंगो ऊका हम मेमोरी में स्टोर कर सकत हैंगे। मेमोरी एक चिप घायी होत हैंगी जिमे सब कछु ऊमें घुसोरत हैंगो। फोटू को पिक्चर डिस्प्ले पे एक साथ देख सकत हैंगे। डिजिटल कैमरा एक प्रकार से ऐसो उपकरण होत हैंगो। जो तसवीरें और कब्हउ कब्हउ वीडियो लेने में मदद करत हैंगो। डिजिटल कैमरा एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा सहायक <hesitation> होत हैंगो।